Ae, hiki nō! Eia ʻekolu mau helu: ʻumikūmālua, ʻumikūmākolu, a me ʻumikūmālima. Inā hoʻohui ʻia, ʻo ka hopena he kanahā. No laila, ʻumikūmālua, ʻumikūmākolu, a me ʻumikūmālima. Hoʻohui ʻia, ʻo ka hopena he kanahā.